Hafara taban mejragon findin, jabal jabalgon korjin, <hesitation> kolkon findin, nogka gojnnana asaska findikan malila sadji, adameri dahaba fitishikokoni talog ken kolka findinan inak manak <hesitation> godoka ken findintan gredena.